एक गरम उन्यो फुग्गो, भेरमा बठीन उन्नन सादन चे, उपर बठीन भेरमा असु रोवे, एक चिमनी रोवे। <hesitation> चिमनी आक्टी धोपे, ते आक्टी धोपे ने तातली तातली वहाल गुब्बारां भरावे ती, गुब्बारू उपर उपर उठीन जाए। ने एरमा माणस्या बठे, <hesitation> ने खाईस करें लुग, एरमा हिनने फिर नेन निकले, असोथ खेलने कुद नेन करें।